Alura, ën computer al a lë schermo, la tastiera, ël mouse, le cartele, ël file e tüte parole chë cunosu pa ën piemuntes përché al ezistìu pa